د جولای میاشت ماته د تودو ورځو، رخصتیو او جشنونو میاشت ښکاري چی خلک د سمندرونو غاړو، او پارکونو ته سفرونه کوي دا میاشت د خوشحالۍ، خپلواکۍ او د کورنۍ سره د خوږو شیبو مانا لري. د جولای میاشت د ازادۍ او فعال ژوند نښه ده نو معمولا خلک د جولای میاشتی ته انتظار کوی او پدی میاشت کی خپلی رخصتیاني کوی.